Ekpisi pho mi amitebo edighi ekpisi di enaan kuisere ku enaan pho esere bo engo ni ikponu di a bidi robaghan ikponu pho abidi robaghaan ikponu pho abidi robaghaan bo mi ka bile ikponu pho ku mi aki a ba inoon ikponu iyaar pho edighi bo, enaan iseere imi ephen kuingo imi ikpoonu pho mo ba ghan iduon pidi olegheri mo na ola pakiri pho ephen mo na ola eelhe pho epe pho ephen ku iyaar pho onu pho opopho yoor robaghaabo oghool bo ma onuabuan pho ubeeraan imi bin a teneghi. Ekpisi ilo di beeraan imi eeleeny ephen buan pho mi na mi tebo. Enaan imoogh ni igbeeghi kuisighe bo imi eru sien aa <hesitation> eelhe pho ephen pho kuaaseere kueeihe pho eephen pho edighi eelhe di enighe ooruen kadua ni ema abidi atue phen kumoru trotro bo iyaar edighi edighi edighi iyaar di a/dighi edum mo ku amin iyaar di <hesitation> imuma rakuni kaale lalamo agbariigh pho bin rawani emoogh ni eelhe di na a ghi owah agbaariigh pho na ka/tue a wah iyaar pho edighi bo eelhe pho epe pho idighi eelhe di oseere awhiy. Abuan pho edighi ekpisi di oseere awhiy ooruen ku a ruephen rawaghan ogheel iyaar pho edighi bo iyaar pho yoor rosighe ghan ooruen pho idipho umor pho a yoor Iduon umor ayoor, ku yoon mosighe oorueen iduo umor pho agoon ku oorueen pho amiin mo cough o m ekpisi ooh ku aghi ekpisi abidi ka bem ghan n mo enlin ekpisi di mo aghi r'osighe ghan ooruen ku uni abiu ratu, ku apam iyal abumor odi apam atumom ku apham arumom ka miin ni mo eeee pho enopheni ephan ku iyaar pho ohnu phon pho uberaan iimi, ekpisi pho iberaan iimi bin etneghi